Pëñaw iñaan injënţ këënjeej pëníj, këënjeej pëníj këñawëne iñan ejënţ. Mëënţíjáaţ pëníj këënjeej omo pëñawëna iñan injënţ. Má pëníj cíwun ţú dël inje iñan bajënţ. mënko ufíir ande weli ibol itíis iţú omo dí cak kënţú ibol itëb kunţú. Ibol itëb imënţuyun, kënţú omo dí kácak bañaw ţël iko, bungant dí mëënjënţ dí ibol itëb mënko ufíir. Këënjeej omo kunţú ţël búujá bañaw ţun bungant ţun.